Uj <hesitation> kotoni kiti xa'a nguixhi xhi konú xanió, kuchí ni dadoko ñaña, ñaña koo nrida ñó xhikonio xandó ko kanexhi nió kanexhi la dió luxhi kanexhí la burro luxhi, la kuxhió luxhí nguixhi kida daño xandó ñaña, inka kiti xaxhi konú kuxhi chijuju tidáa xaniuka xita xandó iin nú xita inka núu xita xando chijuju, inka kuxhi chimarco ruiz, chimarco ruiz xhikondu tidáaaniuxi connru xando, dangua tuya'á dava yu'ú xitaduya xitadu kayu duya'á kadu doyu he inka kuxhii hí nguilo nridanió xiko no'o nguilo no ngueno, xikondono ichí no itú xikondoxi naxu yúu naxú, yo'ó ti nid luxhi yo'ó inti kiti luxhi, yo'ó rata xu xun xi xi'í xun dukuxandó nguilo ko xuyu xa'á kitixaxi konúu anió ñaña chíjuju chímarco ruiz xii chí nguilo xon xokitixa´'a xhikondangui ten ninda xanió.